Ny fampiasany ny tandrokin'nio moa zay la fierova ngainy, ka laha misy biby hafa hialy agnaminy lafa trongisony an'iny, laha misy olombeo mitsapatsapa azy a trongisony an'iny fa atahorany moa zay.